‘أعتقد إن الحيوان اللي يمثلني هو الدولفين، الدلافين حيوانات مرحة وذكية وأحب كيف تكون ج- اجتماعية وتتواصل مع بعضها، أحياناً أشعر إني مثلها أحب التفاعل مع الناس وأحب قضاء الوقت مع الأصدقاء، كمان الدولفين يظهر كثير من الحماس وهذا يعكس شخصيتي بشكل جيد وجميل، الدلافين جميلة جداً.